موږ په هنداره کی خپلی څیری ته ګورو او همدا هنداره ده چی انسان پکښې خپل مخ ویني. موږ هنداره د ځان کتو د پاره کاروو. کله چی کالی اغوندو، نو هندارې ته ګورو چی څنګه ښکارو ښځی هنداره د سینګار دپاهر کاروي. د عاښ ډاکټران هم کوچنۍ هندارې کاروي. هندارې زموږ په کورونو، موټرو او دفترونو کې ډېر کارول کېږي.